Xa tiwi'inu we'e, xa tiwi'inu ñu ke'e xa kidinu <hesitation> wexenu ñu xa nxu xa taxinu ngii nxu xa kentiunu tindakuñu.